معتقدي بالنسبة للحياة عمتن انه هو كل واحد يبقى في حاله ويعمل ال هو بيحبه وما يفرقش معا أي حد ولا أي حاجةهو يركز على-علي مستقبله ويفهم هو عايز ايه وبيحب ايه ويعمل الي هو بيحبه بدون اي احكام وعادات و تقليد